<hesitation> injo nakke biasa punna loko-lokoa <hesitation> anuji biasa ku sareangi, <hesitation> anuji biasa kupake punna la kuanui lokokku <hesitation> minyak, <hesitation> minyak gosok <hesitation> injoji, yah injonji pole injoji nakke <hesitation> sanging kupake, kah biasa punna-punna mainga dappo na loko-loko anuja tala sannaja <hesitation> injo isse kualle injo anua, <hesitation> minyak kayua injo <hesitation> kugosokkan ri anungku, ri injo nu lokkoa <hesitation> rie to injo anu <hesitation> raung <hesitation> dikua <hesitation> raung lahuna, <hesitation> injo-injo raung lahunna iya injo, <hesitation> ballo to punna lokokki <hesitation> ka, <hesitation> passei ri anua ri lokkoa, jari lacciri nganu akmara injo lokoa jari punna la dipake, punna disappuangi dianu rolo di gosok-gosok injo anua <hesitation> raung lahunayya <hesitation> sagenna nganu, nampa disare ere, punna riemi injo anunna sulu <hesitation> hijau-hijauna <hesitation> Injomi injo dialle di parakkiangi injo anua <hesitation> injo lokoa, kah rie to intu biasa tau punna <hesitation> loko-lokoi biasa lampai rumah sakit a nganu appariksa kah apaintu naissengangi ia kua <hesitation> loko sanna inne atau loko <hesitation> ringangi, jari biasa anuaji dottoroa ansarei bansa mange <hesitation> apa <hesitation> ileka, atau obat merah <hesitation> injoji pole injo.